No ngaɗataa, kañjum woni a yahay, a waawaay ngaɗa ɗum onlayn, ko njaha embaasi lesdi ndi, njaha tawaaɓe, ngaɗa Apply.